Ca pecam jate ca cuy hʉy chetsucpa ca cuy hʉy nʉchsucpa ca cuy hʉy punta hʉyshucpa a aputzamʉtʉgais nʉmpa can tiu anima tiu nʉmpa tzamʉypa hʉy nʉchsucpa ca wʉti cuy cap wʉti cuy hʉy nʉchsucpa ca cuymʉ hay nʉchsucaam a cap chetsucpa ca achamʉ hʉy chechpa hʉy tabla chʉcpa pa cap hʉy mesa yʉsucpa entʉ donde pajpam hʉy pajpaam cay mesa cap tzamʉ hʉy chijpacpa ʉ cuymʉ hʉy nacspapa ca'sa cap hʉy chʉcsucpa todo cap yʉsucpa ca aputzamʉtʉgais ca cʉm hʉy chechsucpa para tʉk cʉtʉya cap achamʉ hʉy chechsucpa y cuymʉ hʉy nʉchpa cay cuy para que cap hʉy cʉm chechpa a cap hʉy chʉcsucpam cay tʉk cap hʉy hʉy wecsucpa hʉy hʉy muk para que cap hʉy chʉcpa cay tʉk asucʉ ca pecaam y yei yei cambiachʉcaam yei yeb otro modo am yeg mas este ya tejiam este otro herramienytas otro equipo que yʉspa ca ca carpinteru tʉgas ca mesa, puerta, como ropero, como bitrina pues ya mas cosa este Cambiante pues ya como pacaam watcaja ca pecam jate wa yʉsucʉnam casap casap mueble way chʉcmusucʉ ca apupʉntʉgais cap puru cajon, puru baul, puru caja hʉy yʉsucpa pa que cap hʉy yʉte cʉtcuy asucpa cap capʉ momentu capʉ tiempujʉ y ca'sa yʉsucʉ ca aputzamʉtʉgay entʉ yei te yʉspapʉtʉgais ya tep hʉy chʉcsucpam mas este pues ya difernte ya modernizadu